Okusoma kwo mukyalo nkuwaire nga abantu bafuna amagezi nga abantu bo maka gange bafuna amagezi nokutegera nokufuuka ekintu ekyo kwebulya ku omumaka so okusoma okwo kunkyusiriye ino nze namaka gange

Abantu etibasobola okwoza etibasobola nokweya ebidala bafuna enfunza kuluwekyo kubanga tibayozere tibafunire ekintu kiyokola enfufu yinji okusobola okujewala nokwo okusobola okweya nokuba abayonjo

Engeri esinga okujanjabiwa mu abaana obusu eriyo amakerenda gano agaikakanya obusu singa nga oba okozeseriye panado

Okusoma kuwaire amaka gaisu okulondebwa oba kutesa mukitundu kyange kubanga okusoma niikyo ekisumuluzo ekisoka ate kiigulawo engira eyabuli bantu bonabona ate rwa

Ensonga emoiza eyambire esobola okwamba ekitundu echindimu olwo'kusoma okusa nikwo okubanti twegaitire nga tuliwamu nga ekitundu okuwona nti abana baife bonabona batambula baba kumasomero buli omu ayambe omwinaye mukusoma

Amaka gaisu ga gakolere namani ino okubona nga basindika abana bonabona kwisomero basome ate bamaleku bagumire bulimbera yona yona eba kwisomero paka kumalaku echo ekiwaire abantu nga bona begomba okutaka okusoma kubanga bawonera kumaka gaisu

Abantu omukitundi tuwula emitawana tukwatagana okusa ebula mitewano abantu basa lwa'kubanga zena ndi muntu muntu ba'bantu tintaka ebintu bye'mpalana lwa'kubanga owo'banga oli muntu wempalana oba ne'bizibu bingi ebikutukaku ekintu no'banga so nolwekyo tikisa no'banga ononya mpalana.

"Engeri ejosinga okuwona nti omwaana afuna ""vitamins"", egimala, aah olina okumutwala omwidwaliro nabanga afuna obujanjabi obwo obubawa abaana okufuna ""vitamins"", niyo esinga okuba eyomugaso eino."

Kale ekintu ekyensoka okola amakezi nga nakazuka nsoka okunaba omaiso, obwemala okunaba omaiso, ninjeya ku oluga, aah ebindi ebyo byonabyona ebisigaire nga byaaba maiso.

Abazaire basobwoire okubona nga abaana bafuna ebintu eibataka nga emere ensa, nobagulira ebitabo namaunifomu nokubayamba kumatalents gaibwe oba kibitone katonda byabawaire

Maizi egatali amaizi agatali nga maijanjabye nokuba nga gabwoneka nga oti mayonjo aye nga mubamu bacteriya so kibakisa no kibabakisa nobanga oijanjabiya oba osoka nogafumba okwewala ebiruiare ebyomukida

Ebizibu ebingi abantu abasinga obungi aah eeh engeri eyo kusasula esente inzibi okusuna esente sukulu fizi ekyo kiremeserye abaa abasinga obungi okusoma ate abaana bandi abazaire tibabafaku bwatiyanu nsaba egavumenti oba nga bisoboka okusoma kube ku sente intono ate abazaire bona bagume

Engeri abantu ebatasomeremu abasinga abunji omukyaalo bagezyakuku okukumira abawala omungira okuttaka okubagema okuttaka okubafuula abakali baibwe aye abazaire bagezeryeku okufuna eturansipoti oba entambula okabatwalanga okumasomero

Ebizibu abakali na bawala eibasinga eino okufuna omukitundu kiyange eriyo agasaiza gano agoluvu agasobola okwaba okuwazya abaana bowula okuba nabo mubyo bufumbo aye nga tibetegekeire kale echo kizibu kyamani ino

Ngeri ejitusobola okulwanisa okwiddukana omukitundu Kyo waisu nikwo okubanga tukumire obuyonjo toozya ebintu ebitukozesya nebikala nadala amasaani, obutandaalo, ebyolooni bibe byona nga binyirira kube okukyoloobi kubeku amaizi omuntu agakozesya okunaaba engalo.

Aaa ekisinga obuzibu obungi nikwo engeri eyokufuna essente ejokusoma okusoma essente nyingi era abazaire abangi tibasobola okufuna esente ejo ate, abazaire abandi tibafa kubyokusoma, wanu nkusaba egavumenti obe nga kisoboka, bairye essente jokusoma jibe ntono, buli muntu asobole okusoma ne abazaire bona bakole ino bafune essente basomesye abaana.

"Okusingira eino ""epuroguraamu"" eyo'kusoma epuloguramu gyo'kusoma omukyaalo kyange aah gisinzirira okuba ""kodinaita"" baisu abakenye, baiza nebabitamu ""omubakyeyamani"" omukyaalo ne'batulalusya nga iswe abakenye; so niyo engeri yonkayonka ejesobola okufunamu ""epuroguraamu"" ejokusoma ne'kindi ebindi bino ""abya'social media"" tukozesya ino tukozesa ""smart phone""."

Okulwanisya ebizibu ebiza ebiyabili ngeri nadala mukitundu kyewaisu kiteka okuba nga tuli kimu nga twekwaite buliyomu ayamba omwinaye omuntu omweza tasobola okweyamba naye owetuba nga tuli wamweza nga abantu kis kitusobolesya okubanga tuyambagana buliyomu amanye ekizibu ekyamwinaye

Okusoma kuwa amaka okufuna enkulakulana kubanga osobola okwogera buli muntu ogwo sangire waire wolulimi lundi era osobola nokutandika wo kubanga amagezi ogafunira kumwinawo Kaisi nosobala enkulakulana

Entambula yange okuva mukyaalo, ntandiika nebigere nenyingira okulugudo, nga otukire kulugudo, noyemerera nokuma ku akaboda; nga ofunire kabodaboda, notuka kussenta ejotaka mutauni.

Okusigala nga olimulamu aa bwetaga okuba naa naa nesubi obaku nesubi ebizibu biza aye byakisera kuba embera ekyuka, ate ekindi wekume buli ekyokola wekume wegendereze ino obulamu bukulu ino obulamu nibwo obugaiga bwaisu obusoka.

Intera ino okulya omuwogo kuba niyo emere ejensinga okutaka ate owengulya nfuna nga inina amani okusinga omuntu yenayena era negwetanira ino era ne'familyu yange egwetanira ino

Kinyambire naddaala olwokubba nti tuyambagana mungeri eyo eyokuyamba abaanaisu okusoma kuyambire amadwaliro galikumpi okusoma kuyambire aah abaana abatasobwere okusoma bona nga bafuna okusoma naddala owaisu amadwaliro galiwo obuyambi buliwo kireta nenaikonta jjona jjituretera amaizi gona okuba okumpi

Aah okusoma kusobola okuleta enkyukakyuka mukitundu kyange kubanga abaana abasomere kuku nibatambula tambula ku mubyalo, omatauni nibafuna emirimu olubaira eika baira kuba benjaulo ekyo kiwa banu bona etibasoma bona okwegomba okusoma nti okusoma kwomugaso ino

Emere omukali ayonkesiya esana okuba ntungo ejo namboli ejo nemere eyindi ebiyeyanza nobuita nakaunga ako kona asobola okufuna nalya nebyenyanza ebyo oba afuna ku ekisera ejindi nasalira ku enkoko yona naliya awo afuna amata gayonkesiya omwana

Okusoma kusobwoyire okulongoka mukyaalo kyange kubanga ba ba abasomesia bakobere abazaire okusasula abana bonabona okulia kwisomere so abana nebasobola okulia kwisomero nebaleta abasomesia benjawulo nebaleta ebitabo na'masomero ne bazimba nicho okuweire okusoma nga kulongoka.

Nsinga ino okutaka okuliya ebijo, nempere nindiya obwita bwobulo obwta bwobukeke ate okwo nitekaku eiva nadala kayala asa musa atuyamba nei do neikote ne yanya biringanya

Okusoma kulongoserye obulamu bwange, mungeri eeno, zena nsobola okuyamba abazaire bange. nsobola okubagulira engoye, nembeera yange zena nsobola okuji okujikuma zenkani nga ti tindisaba omuzaire aka akantu konakona okwamba obulamu bwange.

Ekisooka olina okwewala omuntu oyo owakakowolo notaba okumpi naye nomuwa na'magezi ayabe omwidwaliro nga ka nga akakowolo Kali kweyongeryaku.

Okuyamba kimenyere wo obwaazu mukitundu, ekyendimu nadala oluyi olwokuba nzeti, obwibi, obwibi bwakendeire omwaana owaba nga alina akalimu akali kukola, kali kumuyamba okufuna akasente akali kolesya olwo'kuma amaka, olwokuma abaana abalina bo, no kwekuma iye, omwene mumisuja kiva, kivire mukusoma.

Era kituufu, zeena naabire okwisomero; nayee obunayabire okwisomero, eera mbula mulimu, nayee kyenkola owaika, nga nviire omukosoma, nnn aaa, nsobola (okwogera) omubantu, nsobola o'kola ebizinesi, nsobola (kwogera) nti okusoma kusa ino, ebiseera ebyo nabaire mbula essente, nayee (kati), nsobola okusomesia abaana bange, nayee gongona gazwiire mukusoma.

Amasanyalaze tubula mukyalo kyaisu aye tubaire tuwetagisa fena okozesa amasanyalaze olwo kukyajinga amasimu no okola ebindi ebyokwokya amaigi ago nebintu ebindi ebiba nga bikufunira ku embera yokufuna ku akasente kale nadala nga ife owaisu mukyalo enu amasanyalaze mazibu gokufuna

Nteeka okubanga ndi kumpi nomusawo nabanga adagirira ebyo'kukola nokujegesya ebyo'kulya ebiryamu amaani ebyo'kulya abiryamu aah obulamu bo bo mwaana wange nabanga aterera na'maka goona okusanyuka.

Bwobanga osomere osobola okwesimbawo awo noleta enkulakulana mumagezi ago funire mukitundu, mubakwagwa bo nemikago ejenjabulo noleta mukitundu kubanga oba olina amagezi agatafanana na ago kitundu canyu

Okusoma kusa ino aa kuwaire abantu abangi ekitiwa mu enfuna nakubade enkuma obulamu ate nokolagana nabantu bangi so okusoma kuyambire ino

Emirundi egyensobola okuba nga inaba omungalo inwanisa obulwaire inaba bulisawa oka nti eriyo ekintu ekyenkwaiteku kyokyona ekikyafu inina okunaba omungalo okuwona nzenti ntwerewo nimala ninkwata akatambala Kona ninabisya nin nisimulaisha engalo okufuna engalo ensa okulwanisya ebiruaire

Okutandika ebizinesi mukitundu kyange tikintu kyangu kubanga buli muntu ayinza okutandika okusekerera kubanga ekintu ekyolikola tokibona ku aye kabiri awokifuna awo nga omuntu ayekera kale okufuna ebizinesi mukitundu kyange okutandika tikyangu

Obuloni obutontono batuyambire okulwanisia okulwakuzimba embera ejetulimu aaha bisinesi obuloni buno oyaba notuka mangu nofuna esente mukisera ekyotakire mu bakuyamba musawa ejotakire mu nobanga ofunire esente ejoli okozesya

Olina okwewala okusanyira omumaizi newala okubiwa oikendi no kunaabanga no kugula ebizigo ebilwanisya endwaile egyo'lususu

Okusoma kukyusia engeri yolobooza, engeri yoo'bona ebintu, ate engeri eyozuula ebintu nankuwaade engeri eyokulongosa ah ebizibu nga bituukire so okusoma kutukilia inu ate bulimuntu yetaga okusoma kubanga okusoma kukyusia engeri yo bona ebintu ebirowozo byo.

Egasiya butekuma bantu kunya bulisawa yonayona kuniya kusula busuli amabi gadi nogasula gadi nogasula edi ebintu ebiyotemere obwaika nobanga oborekula bulekuli bisigaire bwaika awo bukintu ekyo kwaiteku nokireka awo ebisale ebiri mikisiko byona nebiza obwaika byona bichafuwaliya nadala okuniya bulisawa okusula obusuli amabi

Eira okusuna owekwabare nga kutono mubantu nga omuntu atambulya ebaluwa ejaba afunire kusaga omuntu eyamusimera ebaluwa aye kasoka eprogramu ejokusoma jiza giyambire esawa eno amaka agasinga obungi okuba nti abaana bamaite okusoma nabakulu